Laha gn'amiko manoka aloha <laughs> ny salady tsy mahavoky. I mahafapo fa tsy mahavoky satria akatakatandraha iny. Salady zao gn'aminay atiky, hany alohan'ny hihina iny, surtout la- fa indrindra indrindra lafa misy fety iny, hany ny salady iny fa tsy hany izy maro biby iny. Fa kelikely avao, ohatsy hoe raviny limy, eny, raviny folo laha farany maro. Zay gny hany fa tsy mahavoky ny salady io.